अन्ग् रोल्लेर्ब्लदेस् नि खुत सने, बने अन्ग् उहुद् जबर् अस्सोचिअते खलम् म गौ नि थकै, गौ जन्ग् है। अन्ग् रोल्लेर्ब्लदेस् को, मने अन्ग् रोल्लेर्ब्लदेस् तोन्गो अरन्ग् बि को बहय् न नि जबर् म जन्ग् मन। रोल्लेर् स्कतेस है बसिचल्ल्य् इन्वेन्जदन्ग् मन् हज़ार सात सौ साठ सव् है। अन्ग् प्रिवते रोल्लेर् स्कतेस् को है, सिगन्ग् है मोदेल् खलम् नै जदन्ग् मन् इचे स्कतिन्ग् नि थकै। भिन सक थन्ग् थम् थै य, मने मुन्से लै न उन, बि अरन्गे खलम् नै जयु बि व्हील्स् को है। भि यो बिले बिले बिले कलर् नि थै यो, जिरे पिन्क्, ब्लुए, ब्लच्क्। अन्ग् प्रए रोल्लेर्ब्लदेस है, बिले बिले त्य्पे नि, त्य्पे नि थै यो, अरलगसे बिले बिले खमन् थकै बहय् न जयु। जिरे हिब अग्ग्रेस्सिवे स्कतिन्ग् जबै, फित्नेस्स् नि थकै, अन्ग् प्रए अरेन रेच्रेअतिओनल् उसे नि थकै ब। अन्ग् प्रए मन्स् पर बन्ग्सिन्, सल ये बि को है, स्कते पर को है, मुने प्रए पक रस्त प्रोबु सल नहि।